Weh arẽ ɛkwekie ewehh kó ma késé i omakiema i oma kuorr benyi abie are tor enabeweh omakima omá kworr benyi abie aré tór enábéwéh omakima omakurr kurri bueh. Ayẽntuel ayentuel yiyen odajie oyankie igarri opia bie-borr, wehh orilie lee igarri opie weh are orielie ɛborr opie weh ohh omaki otchorr oche gbugborr odza ogbegbe oyanyana lebueh ayentuel bufurr áyentuel odzan eyie óyangyang tseh tseh tseh lee épialue bie gbangbang bienyi lee ɛpialue bie gbang gbang bie-chand léé epialue bie gbang gbang bienyi benyie otchorr oburo lé omé, O’bure búú léé kwan otchorr omaleyie lé kesé odajie. Likwan lie ɛri kese odajie ákweh yeh mahh shikie lenyinu lenyinu; beh-mumm abe yeh ɛnyu nyuerr i, bitchong beriele kese odajie; achencha ari lé kesé odajie; nkwere arinuu lé kese odajie eaạ abéléku anienu lé kese odajie mmh õwop orinu lé kese odaje; muorr beh ri ɛnu puat lé kese odajie bengbee beh ri enu lé kese odajie; behh muntuu béé chu béé che lang binyin; le léh beh ehu chuya beh chéé tshoro bienyin beh ma burrka borr lejieye aretor oruole beh ma burueh; bufurr kese odajie bubue ehh. E'tuob bufurr ẽbu yéh ekurr chi okunu Awehh okunu bienyin okunki ɛ'sherr, nyin epiepie bufurr okunu; ɛ'mileyi bobohbor ódáhh, odahh oyeh ofieki gbal ónyám because ufurr okunu obueh bubuyie má ema tchim benyin ebia enyiee kikie bufurr ehh likuán yieh ɛ'shishi, ɛshishi benyin ebiah ki yie dzang ɛkuró benyin nkwerr kie-cheh carrh buan abéé aretór ochuweh okaleye kie yé eliar béy lie léy béé; beyeh dzana akubo enyie ɛ'dzama ɛ'kuru bienyin etubo nwuu ɛkuro béngbéé ebenu bienyin lé biguu lejie buturo ɛ'kukurr bienyin abianyi kpoo ɛkukurr bengbéé ɛkukurr bekeeh ɛkukurr biechie; Ekukurr Akpakuro, Ekukurr biebam E'tubó buan léé ésukuel epia binyin abiahnyi kpo leé Akubo arẽ yẽ eshie bufurr léy kwán i léé orógó awaheréé yieh ima tchimu bufurr okunu. Befurr abéyé abahnyi kporr beriye lehh nshani alie aretor yi pie léé mbé.,,